Sisiba herevadia, lau eguai, na taida- taidia momo nabi. Ne haidia na tamagu ena amo, haidia na tubugu- tubugu ena amo, o lau sinagu tamagu ediamo, lau varavaragu bese. To launa sisiba hereva, namona ta lau eguai eme vara gauna na vavagu seh, <hesitation> hamaorogu. Una horanai beh laube asna gaukarava na'noho kavava hanuai na loaloa kavava, gaukara ta asna karava. Moni gaukara ta lasi, da hesiku maurina na mauri laiva. Bena, lau vavagu ta, ia beh ane eabiva bena, na ane lalonai egwa, eh- na ane na- na ane na'kamonaia na egwa, davara na mai monina. Bena bema- bema oi una dava- bema, beh na ane nakamonaia negan ia- iana na'ane lalonai'na vaitan na si- ena sisiba herevana'na na ane lalnai, <hesitation> hamaorogu. So lau seh ane na abia na, na abia- taina na abia badabada, na abia dobudobu bena, na karaia. So ben lau nega ta davara nala neganai, adorai'ai na'lou nama negan gwarume na'hoihoi laia neganai monidia naita. Naga oh okay, <hesitation> u- una horanai, lau da nadiba. Na sisiba na, maorona beh, vava seh <hesitation> heni. Bana na sisiba da na'mauri laia neganai, ahuna na'itaia. Nam- ena sisiba amo, ahuna namo na'davari. Bena unuam lagu mauri- lagu mauri lalonai dan ma, heduru badaherea na sisiba- ena sisiba amo. Lau vaevae beh na'hesikuva, gauta asi nakarava laube na'hegameva. Tauma na'noidiava tauma dan ehesiku, seh urava lau danu. Seh urava gauta bae henigu danu. Tauma iboudiai egoh- <hesitation> badubaduva lau eguai <hesitation> baduva <hesitation> gwauva ei, oina gaukara haidia ba'tahu. Oi emu noho, daladia ba'kara. O lalonai lau beh na, vavagu ena ane lalonai ena, davara, maurina taina <hesitation> hereva laia badabada. Bena unuam, na ane herevadia na vaitan sisiba am na'halaoa, bena egu mauri taina, na'hanamoa.